Indigo, kobolt, yashil sariq, och jigarrang, qizil jigarrang, och sariq, och pushti, yashil moviy, magneta, magenta, siyoh rang, krem rang, marvarid, kumush rang, oltin rang, zaytun, tilla rang, qizil pushti, oqimtir, och yashil, shakalat rang, to'q ko'k, <hesitation> qizil, ko'k, sariq, yashil, <hesitation> to'q sariq, binafsha, pushti, jigarrang, qora, oq, kulrang.